Pos pa mí hue l'añu que terminé la carrera, una parti dela mi vida mu emportanti. Al tiempu pos tien síu un añu de catarsis porque tienin síu momentus de queal cosas patrás i emprencipial cosas nuevas. La carrera, grau dupli de política i filosofía ná menus, pos m'á llevau una trebajera bien güena, i sientu comu que m'ei vaziau pa terminá-la. Por essu es que sientu qu'ara es tiempu d'essu, de catarsis.